Kue ranga tru ranga ni haku. u ranga hamatskun toa tre tsinar. Mansa kumnu yat- yati sili yen traha ku sabla tra man makum bakte yate naga man ranga tra man makum tu sabla waku. Kba kula namse bte me tskung puts nigi bakte me yatengu ranga tre tsinar, ranga ranga tre tsinar e niga mna i han. akue ranga ngi tra rebna ne gu masla nese lel ba rorte yati ri take slari aha te rangin enuguku. Nonte <hesitation> ngil megaku ranga tre tsinar rangu nigantoa. Tapla poata kona. te katsin la gaku tra tana makum. akue katsin ranga hatamun ngi tra man tana man len tar. tela wonguku tra man tana man makum. alam e ranga tun ma tru ranga balam te ha yat yati nenma toam. tana rebna temne longle ru ranga. <hesitation> nonte ngil megaku ranga tre mama. ranga tre tsinar. lam e ha rangranga ha rangranga num balam teha yat yati num. talesla num balam te kui hangenma <hesitation> manka te ngilin ranginen mulam